I <hesitation> tamlam i haku tra matsi kannan ni mansa te lba- lba blera rebna i tamlam i haku. u pot tu. kokou. a u siatei. tapioka. u blo. u pat. u rurun. a piono manka te <hesitation> lba lberi haku nu blo has. Okei aman ka rke e solon hakapan blen mulam a haku traha tra u pat nu rurun. na u blo a pota te mte mera bes. te kapa lala temne niga na latu tru kokou. nu topioko. nu satei alme mas nan hamase nama gmats kannan wu rke. Te rehena amats ka rke ekak kaka kabuena kate a be pan telanama bes ba man ka rke temne yantuen lebi hanigi neru kokou. nu pot tu. alame na sisbe hamansa mua tru u pat. nu rurun. nu blo. aman karke tna a nan hamansa tne mulam. Nonia manka ni haku te tremulu a rebna na hatogis nerua rebna nona man karke nu poso telana nu ngal e koteren e kekeno tnera a rebni tamlam e kekeno tneru. Ti kakate ru ngal bte tuteri. bte tuteri bte elu loleru poso muna u poso te keke ke kekeno blera rora haku e gnomeu yaba. te tutu hatskitski eru ngal hala seras teroknon tis. bte luer mamana pata betme tsu tsupu hamanse ren bte nas tneri. E nas semeru ramon ats tis e hala seri. bu karke tena rehene ti tisna hanigana bte nanere. mamana ken ka a haku e kui ren bte nan eri aman karke nu saska e kui sera haku bte nanere. Haku e kukueru mamanu ken kannan te kue ren. Na menaka has tru pot tu ekto seru menka u pot tu e tski seren bte e bus se re pot tu bte halere tru kepa u kepa hagol lo sere bte hakote ren kba a tukkui tru kepa nu pot tu a menka e lala bla nama te halalum nera katun a tsunono na tna tsutsu siwori.